قرر انو يتبع الصوت حتى وصل المكان كلش مظلم بحيث وجد داخل هذا المكان اله موسيقية قديمة تعزف ابمفردها، لمن عزف على الألة، اكنشف انو تمنحه القدرة على خلق الحان سحرية ليبدأ رحلة جديدة ليكتشف اسرار الموسيقى الغامضة.